जो कंप्यूटर है तो इला के जमाने कंप्यूटर का बहुत महत्व है। तो इला के जमाने मुंज आदमी का आधे से ज्यादा काम कोरोन। या कंप्यूटर इला के जमाने मुंज बहुत जरूरी होन.